Jeta mimba reta oiko ivi rupi rambueve guinoi tovaiso, erei kiraipa jaereta oyeopia jovaisoretagui, kua re amoguereta oesa tovaiso reta yave oñemi ivira jo pe jaeramiñovi, ivikuape matiiiño omaevi. mbaeti aramoete jaereta oya jovaisore iru mimbareta oñeoti ivikuitipe jae jokua yaesa rambueve. i rupi oikovareta oike i iguipe jare yaesa rambueve kua loboreta jaeramiñovi mboi reta jaereta oñemi jokua <hesitation> hielo iguipe nieve iguipe aniara jovaiso reta oesa. Opaete kua mimba reta yarakua. <hesitation>